Kan faddaloni fin sinin dol hadi ilgan ya tinen walla malil indi da hadi ilga ya tinen da wenul akher, bakhtar malil indi da ilga marriten akher, finshan assinin kan mashan kula alhel bas bingud, ammal maal kan zaad aa helak bilga aktar tigda tisaw be ashya kateera tigdar takul be akil bifeedak tilga tigdar tisaʼid ba.